Tokoh sejarahnya ialah um Doktor Mahathir Mohamad kerna iyo mogilo manyumbang da nagara ku.

Oku suka bacuti manakud da bukid ataupun um gununglah um pada oku ino oku ingin um mangatahui um batapa dunia ti luas dan panciptanyo um amat um taliti.

um mamajaga' da fikiran yang sihat um oku cuba' batanang um isa' mau mamikir gulu' talampau-lampau kalau oku mastres oku batanang manarik nafas sakajap lapas no muwot da pandangan icarita'ku da ulun yang mosomok dijoki jadi' manasihat atau pun paling kurang obitonku modop gulu' mogilo bajikir.

Iti kalau aru yang rumo ti suwai guangnyo abak-abak kalau nakarongou da abar mana'-mana' um bitonmu batanang gayadunmu palaan-palaan sunsubo baistigapar jadi' palaan-palaan gumayad isa' kuasa' pikiron macam-macam misti' santiasa' tananglah tanang supaya bagayad ti tagap jadi' sada' parasaan lumakak um abak-abaknyo pun mailang um.

Binatang yang selalu ada da komunitiku ialah kara um kara mogilo.

Makawatirku pasal talipon bimbit ti isa nini' makawatirlah tapi yang partama' sekali masa masalah pasal kalau tokou malar mongontong da talipon oni' talipon oni ujung-ujung nunu nunu korojo nakandala' isa nakaal do korojo pasal tokou sibuk da talipon ino oni' watirku.

Iskul da jak da kawasan jami bagus cukup langkap cuma aru la beberapa iskul yang bangunanyo suda isa barapa salamat aru da anak-anaklah <coughs> tapi kabanyakanya baguslah untuk kaparluan belajar anak-anak da kawasan jami.

Nu musim menini ri, minang no mau jadi da cigu anu tapi apabila sudah makalu, nungga baguu sa nugu najadi da cigu, menjadi no makajadi no da nakajadi do korojo dial mangalap do korojo diali ali.

Pakai tunailah kadang-kadang ada nini' mongo melalui talipon atau pun monggunakan da QR lah kandu damanti ti

Ujian iskul untuk anak-anak ranik ti pasal ini nio yanan tokou sabagai ibu-bapa mongontong um pancapaian da anak-anak tokou kuro gaya iro mangalap kuro gaya iro mancapai da um pendidikan iro sapanjang iro baiskul malap kah isa kan jadi ino lah cara tokou mongontong kuo um anak-anak.

Oku suka' oku suka' mamakai pakaian yang sopan yang selesa' yang longgar yang selesa' dijoki kalau rasmi' oku suka' mamakai baju kurunglah yang selesa' kalau sa' rasmi oku suka pakai t'shirt biasa' oni' atau pun pakai blauslah yang selesa' yang isa' yang sanang da antangan yang sanang pakayun.

Warna ri motomor jangan kuo ragang-ragang kasi kaan da mututuo isa tau' ngamkah isa' ino.

Oku parnah bamain um pemainan um manyusun um batu-bata da videolah um pasal iyo buli mandatangkan atau mengkembangkan da um pamikiran ku pamikiran ku um.

Mata pelajaran da iskul oku mapakai bahasa Melayu sebap mata pelajaran tatino molosu da ingatan jadi isa susah dan sanang makarati.

Program radio yang mapakaiku ialah um program macam simbang-simbang macinongou da bamasak-bamasak um ino mapakaiku kalau da radio tampatan.

um Sukan bapasukan ti lagi tagap berbanding sukan mimiso pasal kalau tokou basukan sukan bapasukan tokou baganding tanaga tanaga pun magilo jadi samangat tokou pun kuat kalau tokou mimiso nunu-nunu kajayaan sukan ri iyo bergantung um tokou sendiri.

Mogilo cara mamayar ti aru mamayar duit cash aru mamayar transfer pakai talipon aru mamayar lagi cara nunu ngarannyo sekarang ti QR kah kandu ino pun pakai talipon nini aru pakai kat kredit macam-macam nogu sekarang.

Carita da yang kabilangan da budaya aru carita Dayang Insum jangan Pangeran Shahbandar samasa pamarintaan British dalam kalangan Bisaya ino lah yang kapandaian ku lah mampartahan daripada penjajahan lah British yang ku isa silap lah.

Oku rasa cukup mabalut kalau teknologi ti igaul um da jangan bidang pendidikan kerna ia buli meningkatkan pamikiran tokou dalam um menentukan nunu oni urusan harian tokou pada masa akan datang.

Oku mau' anak-anakku barjaya' dalam bidang masing-masing iro bahagia um bahagia dalam dunia dan akhirat um ino marupakan satu kabanggaan bagi okulah. Oku isa' mangharapkan apa'-apa' disiro yang penting iro bahagia dunia' dan akhirat ino oni'.

um Rancangan tv yang ipakai yang monong-monong mapakaiku adalah tv Astro Ceria, tv satu', tv dua', Prima yang santai-santai onilah isa nini' barapa' kuo yang tokou mongontong tv yang inontongku yang santai-santai punyo rancangan.

Iti artis toroti mongontong da iro punya parsambahan samasa lah pasal isa kapandaian nini ngaran ombo artis-artis Sabah ro ti.

peniagaan kuo lah nuiti macam um kadai runcit um ino oku mau ulun-ulun ulun um malayu

Sangat um bagus kalau teknoloji igaul da bidang pendidikan sabap um supaya tokou sa matataklah da bangsa lain sat miso lagi mudahlah tokou kalau pendidikan tokou manggunakan teknoloji um sanang tokou tapi yang panting misti ada capaian internetlah gululah sebelum tokou manaak da macam-macam da iskul tapi pastikan capaian internet ino aru.

Tumbu-tumbuan nakakito ku da minggu titi aru da liliud walai ku bunga karatas sabab magilo kolod.

um Pasal rumo rapatku pasal cara iro bagayad cara iro migaul jadi iro sama-sama faham kalau oku maka masalah tokou babincang cara iri bagaul ti isa isa macam ulun lain jadi ino no mapakai ku da rumo rapat ku.

Mimang aru iti kabajikan ti moponggor maya' da karajaan sabap iro yang manaak da sagala paruntukan. Jadi' tokou ti maya' oni nunu caranyo kalau ada' parubahan maya' barubah kalau sada' parubahan taruskan um.

Iibu bapa' indu yama' um misti salalu' mongoi da iskullah jika makamasalah kalau kodimon anak no makamasalah misti mongoilah da iskul um kalau makadialog prestasi mongoilah da iskul muwot nunu abar anak no. Lapas tu nunu-nunu program da iskul no indu yama' misti supportlah supaya ino pun aru parkambangan anak-anak mereka ino sangat pantinglah.

um Manaak disiro nasihatlah um manaak disiro nasihat atau pun manyunsub di siro manalipun ataupun video call lah um ino nio supaya iro isa makagondom da kaluarga.

Makanan-makanan yang sa' porlu' tokou akanun salalu' um partama'nyo gula' jangan berlebihan um usi' manu nini' um lampun sakarang ti musim lampun sa payah lebih-lebihlah ala kadar oni' um dan um sup sagala sup-suplah.

Artis kabilanganku adalah Neelofa um Neelofa Fazura pasal oku mongontong iro punya pencapaian iro punyo penglibatan iro punya kerjaya iro punya pendidikan nini sangat-sangat kuo bah meransang da guangku untuk berjaya' sama sama macam iro.

Oh karana' oku ti lainkah ulun paniaga' tapi rasanya' molosu' untuk tokou mamula'kan parniagaan macam um magiyum da lesen magiyum da modal antad da karajaan oku rasa' sada' masalah untuk tokou mamula'kan da parniagaan da nagara' tokou ti

um Ada nini' bamain alat muzik no macam kuolah kompang balajar-balajar kompang

um Kalau iti yombo'-yombo' mosodu' tapi makagondom da kaluarga'nyo um adai iyo bokorojo sunsubon iyo bacuti' um sunsubon iyo bacuti' mamarancang da cuti' supaya iyo makauli' muuma' da kaluarga'nyo jangan bokorojo saja' oni' misti' nini' aru masa cumuti' mongoi uma' da kaluarga'.

Teknoloji sangat bapaidah membantu da tugas tokoulah um sanang sanag tokou isa telampau macam dalaid ri kalau magiyum da bahan no mamilak da buku balabih do gilo tapi sekarang ti tojokon tokou oni da laptop atau da talipon semua malap tokou watan tokou oni da google cuma kadang-kadang teknoloji ti makalalai banar do tokou menyebabkan tokou kurang bapikir tapi apa pun teknoloji ti sangat baguslah di tokou.

Oku ada nantanum da da lampun um lampun ti jangka hayatnyo iyo buli minangua um mimang mabuwailah mabuwai pasal oku nantanum da jinis lampun kampung tapi alhamdulillah sudah oku merasakan kinotolku nio da baru-baru ti.

um Sakarang ti awanti macam biasalah macam biasa um isada rasam isa makadau.

um Pikirku warna langit motomou pasal ino pertama sekali ino mimang ciptaan Tuhan iyo motomou lagi-lagi motomou ti nunu gayad da ulun warna-warna yang cerah makito kalau warna yang gelap isa nini matagapkan lainkah siang kalau manu.

Kalau dalaid ri matutuo jami mamajaga da ulun marumbut um biasa'nyo iro pakai bidan kampung um miurud.

Pambayaran mauga uga kalau dalaid um macam mam-mambayar melalui kuo lah pambayaran tunai tapi sekarang ti suda moden um macam no gu caranyo bataransfer um QR ino lah perubaannyo.

um Mangaal da tuj nunu gaya mikaal da temujanji da doktor on kalau temujanji da doktor ti biasanya tokou mongoi da hospitallah mongoi da hospital takan da temujanji tapi kalau mongoi da hospital swasta talipunon tokou ni' um tokou mau miyuma' da doktor biasanya manu oni' sada masalah.

Elili mula-mula nakalap da talipun bimbit ri elili nakompod kolod bo pasal sada talipunat sabalum tiri lagi pun rumo-rumo ri sad ada wokon isa lagi ada nakalap jadi perasaan tokou yang nakapagulu nakalap ri elili talampau gambira no bat.

um gaya ku ma bariat serta mamajaga da pemikiran yang sihat pertama oku isa talampau mamikir banda-banda yang isa parlu lah supaya tokou pikir-pikir banda-banda yang mengstress da ulu ino isa ino sa bagus jadi kadua tokou mo cukup rehat besenam makan makanan yang mabalut lah minum minuman yang waig kusung

Ulun-ulun mututuo roti kalau iro maya da pogun um momulok um iro lebih maya main bula sipak kadang-kadang maya iro bacarita-carita manulah caranyo mututuo.

Kurojo iskul ni yang um molin kokolod da alan ti mitimitik ililih sampai sekarang matutuo isa berapa mempandai da mitimitik

um ba mula' baniaga' mula' baniaga' masalah utamanyo modallah modal kamudian yanan baniaga' biasa'nyo yanan-yanan yang bagus ti sudah suangan da bangsa lain yang lagi' makaduit cuntuh urang seperti urang Cina Kaling um iro makaduit capat jadi' yanan-yanan bagus no iro nagulu aru kadang kita' tokou mongoi mau baniaga' yanan no kosong buli tokou sumulok tapi talampau morogo ogu siwa' jadi' ulun tokou isa' mampu' ino masalah utamanyo sa' mampu' mamayar da siwa' sino.

Projik atau projik atau aktiviti yang pranah inusaha'ku adalah um da iskul projik ampat R di mana' oku mangaal da barang-barang isa mapakai manjadi barang-barang yang buli tokou pakayun um mamaganti' da barang no mula-mula' barang no sada' guna tapi lama-lama inalanku barang no mongoi da barang yang baguna' tokou buli pakai.

Kalau mangansak da makanan kaliuran no magium gulu da bahan-bahanyo alan sodio yumon langkap gulu bahan-bahanyo baru nogu ikau mulai mangansak apabila suda nansak no um baru ikau mapaidang makan sama-sama ramai-ramai.

um apabila mogilo tekananlah atau pun korojo pun mogilo um ino onilah.

Tampat-tampat yang sinabit ti laut tasik bawang merupakan um yanan-yanan yang ma bahayalah untuk tokou cuma kalau tokou ih mongoi da bawang dengan tujuan baik tokou kena berhati-hatilah um mungkin mongoi pagiyum da kiyaunkah berhati-hatilah.

um caranyo tokou misti manaak da cuntuh um kalau cikgu manaak da cuntuhlah salalu' mabagi' nasihat da anak-anak tokou supaya sama-sama mambantu' um palajar wokon um sama-sama mitulung lainkah miyuwal saja' dan tokou santiasa'manaak nasihatlah disiro.

Pamainan tradisional um batu seremban sama congkaklah andang ino oni' duo permainan yang anak-anak komuniti bamain

Warna langit no motomou karana mimang warna samula jadi kalau aru parubahan iyo miuga-uga tetapi iyo tatap motomou kalau samula jadi.

Sani yang mapakai ku lah sani kraftangan jadi macam-macam buli alan lah mangubah-ngubah kalau kraftangan magilo yang buli maal.

um Pariama da yananku miyan mabalut sada nunu-nunu buat masa titi mabalutlah sada yang kuo sa mabalut.

Pemainan vidio parana bemain vidio Mariu Street Pighter tapi isa berapa mapandailah tapi kad setakat main tapuk-tapuk pernahlah permainan wokon isa rasa isa lagi bamain um ino antara pemainan yang parna parna oku bamain.

Kagamaran ku mangaal da kek sabab mangaal da kek ti isa molin cuma tokou kana mapandai da cara iyo mangaal jadi ino nio tokou kana baguru.

Yanan suci' yang ongoiyon da kaluarga'ku um mongoi da Makah da Madinah inolah ongoiyon tampat yang suci' mongoi da Makah da Madinah.

um Iti yang banda kreatif maparas yang hiasan-hiasan ti iti bergantung aru baju kurung alan da sulam aru yang lopis-lopis mija basulam tapi magilo curak-curaknyo.

Aru yanan yang istimewa untuk kaluarga'ku adalah da walaiku sendiri' dan ada nini' okoi mongoi da mesjid untuk um mengerjakan seruan-seruan agamalah um dan sebagainya. Ino merupakan tempat yang istimewalah bagi dijok jan kaluarga'.

um Kalau sayau um muzik aru tarian kuo lilip um liliput sama muzik-muzik yang berkait da kulintanganlah.

um Kaluarga bacarita pasal sejarah da aru aru kaluarga nini bacarita pasal da sejarah da carita da laid-laid sejarah nokuro gayad da iskul kuro gaya da barjaya kuro gaya indu yama da mogium da duit um tokou mapandailah sejarah-sejarah ti no.

um Supaya anak-anak roti berjaya dalam kehidupan dunia akhirat sanang sanang da dunia sanang nini da akhirat.

Parcutian da kandakku adalah parcutian yang mongoi da Kundasang yang mongontong da kuo alam alam sekitar pasal ino kuoh iyo um nunu ti kanyu da ulun mampe mampengisi' daguang cas positif

Hasil sistem sokongan sosial da karajaan sangat bagus manulung da rayat cuma kadang-kadang bila makarikot da iba no mogilo no gu kacaunyo jadi kadang aru gangguan lah tapi sabanarnya sangat baguslah untuk rayat sabanrnyo.

Ada nini matarimo yang mabalut dan kadang-kadang isa mabalut yang motorimo da talipon bimbit ti macam-macam oni.

Oku lagi suka' genre muzik um mapakaiku adalah slow rock um nunu ti um tradisional muzik tradisional um kabudayaan Bisaya' um inolah.

Iti pesta ti yang biasa kalau oni yang magayuh Pesta Kaamatan yang Pesta Menuai selalu balaku da selalu lainkah balaku selalu alan sambutan no bulan setiap toun bulan lima Pesta Kaaamatan Pesta Menuai.

um do pogun jami da laid rih ulun da totuo jami um mangira atau maya sumapak da anak momulok miyanan da surou-surou dan miyanan-miyanan da biasanya da ulun-ulun ulun kanduri dan sabagainya.

Gaya ulun tatuo da pogun mangira um sumapak atau anak momulok adalah yang pertama sekali um dalam acara- acara majlis-majlis ulun-ulun kahwin majlis ulun-ulun kenduri jadi tokou sino bekerjasama bersatu hati sekurang-kurangnya tokou belajar ulun tatuo mangira kuro gaya manggaal kuro gaya mangaal.

um Talipun bimbit nunu makawatir makalalai makalalai da ulun kalau mongontong saja talipun bimbit um miso lagi ulun suka momoli da talipun yang wagu yang terkini yang rogo bapuluh ribu ino pun sabanarnya talipun laid lakat buli mapakai tapi pasal mau maya da trend momoli da talipun wagu ini pun masalah nini lah rogonyo talampau morogo paribuan tapi sabanarnya ya kadang-kadang makalalai talipun bimbit ti makalalai da korojo.

Kaadaan cuaca da adau ti alhamdulillah um nampaknyo mabalutlah um isada nio tanda-tandanyo um akan rumasam tapi ino segala-galanyo kahandak Allah subhanawataala kalau iyo rumasamlah tapi setakat titi cuaca baguslah.

Bintang ti aru bintang kajura aru bintang suraya aru bintang belantik buruj ti iyo ti gugusan bintang-bintang bi ti berkaitan um jangan um bintang bulan kalahiran seperti bintang Libra bintang Iris Skopio dan Kaprikon macam tatino lah

um Mula-mula ada panamaan calun um suda ada panamaan calun lapas tino um kuo la manguo bila masa hari mangundi bila suda mangundi mongoi pandaptar lapas mangundi sda nangundi namagarit isuanglah kuo kartas undi no da kutak.

Mampanau da sodu' um suka' nini' mongoi bacuti'kan tapi' kadang-kadang tokou mamikir da duitlah biton yombo' biton tokou kalau tokou-tokou saja' isa nini' mabalut biasa' tokou mongobit da kaluarga'lah indu yama' jadi' bila tokou mongoi sodu' tokou mamikir da bajetlah yang panting samua gambira'.

um nunu-nunu makanan um yang makasiat adalah makanan kuo sasakut sasakut um buah-buahan dan makanan-makanan tokou mansak pun pastikan makanan yang monong-monong mansak monong-monong barasih untuk tokou punyo kasihatan

Oku salalu mamara disiyo um banyak-banyakkan basabar dan um bardoa mudah-mudahan keluarga yang tokou tinggalkan da sodu iro pun akan mamadoa di tokou supaya tokou dalam sihat dan walafiatlah sanang bokorojo.

Da iskul dalaid ri um mimang baguru da sejarah macam-macam sejarah oni um pinalajar dalaid ri.

Oku rasa' aru mogilo iskul da yanan jami' ti manyukung supaya mogilo bahasa'.

Palakunnyo ri yo ikuo Ziana Zain.

Bajet micukup da kaluarga' isa nini' arulah tapi yang pantingnyo tokou um okoi labih mangutamakan kuo kaparluan barbanding tokou punyo kaandak pasal kaparluan ti yang mimang pantinglah nunu-nunu pun kapantingan kaparluan gulu' baru' kaandak.

Penghijraan yang aru da nagara mu nunu patut penghijraan penghijraan ulun antad da kampung mongoi da bandar magium da korojo yang sada da kampung kalau pendidiknyo bagus iyo korojo tino sada da kampung iyo misti bera-beradanda bandarlah.

Lawatan mongoi da panggung wayang no suasanyo ino ni mula-mulanyo bisinglah lapas bila suda wayang bamain sunyi sepila mopotud kalau da panggung.

Oku ingat masa oku damanini' cita-cita'ku mau jadi' paguam kalau sudah makalu.

um kalau pasal penyakit yang pertama watan gulu da Google watan gulu da Google lapastino kalau kapandaian baru mongoi uma da mongoi uma da dukturlah untuk kapastian manulah

um pakara mau oguton korojononmu untuk kakal sihat adalah um kuo bajalan kaki oni pasal bajalan kaki ti kalau manyimbul payah tapi bajalan kaki ti sehari-harian tokou bajalan kaki bah tokou mamanau kan jadi ino suatu iktiviti yang kakal sihatlah.

Mimang aku parnah um nakatarima da parkhidmatan um talipon ti isa mabalud lah um kadang-kadang ada tampatnyo line sada, payah kokolud mogium da line um kuro gaya barhubung, sadangkan ino marupakan alat um parhubungan tarbaik kah untuk tokou.

Sada nio ali-ali yanan suci Madinah Makah yanan mongoi umrah jangan naik haji ino oni dua tampat no yang suci.

um dengan cara baniaga secara kecil-kecilanlah na mula baniaga.

um kalau muzik tradisional kalau da pogun jami' ulun Bisaya' biasanyo kulintangan ino pakayun da ulun dan kalau dalam komuniti Bisaya' ulun Bisaya'lah ngaran tariannyo tarian Laliput inolah biasa' tarian dan mainan muzik tradisional alapun da um ulun Bisaya'.

Isa nogu oku minat mongoi da panggung wayang daman titi mungkin paktor umur mototuo nio jadi isa nogu minat mongontong da wayang um lagipun na ingawan nogu da mongontong da wayang ri

Kejadian lakas sejarah ginuruonku di iskul adalah kejayaan-kejayaanku okuu graduate daa tingkatan anam pasal tingkatan anam lan ka sanang tapi oku buli mongorojo do korojo to tino sampaikan oku berjaya makalap da kaputusan yang mabalut la inu no sajarahku

Oku lagi' suka' um kalau tangadau ti miyan da da luar walailah sabap mogilo pakara'-pakara' yang buli oku lakukan umpamanyo mangiyang oku da ka da liliut mangiyang oku da uwa'-uwa' tinanumku um jadi' labih kapada manjaga' kebersihanlah.

Momoli oni da kredit manyuang da talipon supaya talipon no isa maukat bulilah manggunakannyo seperti biasa.

Biasa anak anak iro tih kalau isa bemain bula, bemain kikik ada nini bemain simban.

parubahan pariyama kalau dalaid ti malap tokou da pikir lah sanggiran musim panas, sanggiran musim kemaru sanggiran musim mampeliud tapi sekarang isa malap tokou da agak cuma macam setaun dua tii malasu malasuu seja sampai isa tokou mo muli sumalura kadang rasam sumapu rasam saja sampai mampeliud

Pakara yang mau oguton korojononku untuk kakal siat mongoi basanam manyimbul supaya tokou isa' nadatangan da panyakit kakal siat.

Guru-guru tu biasanya kalau iro manulung mambantuk da kehidupan untuk masa dapan iro akan banyak bagi pangajaran yang baik-baik bagi nasiat yang baik-baik supaya isa mongorojo banda-banda atau pakara-pakara yang isa mandatangkan hasil um dan merugikan.

um Dengan cara kalau ada kasusahan kah dalam miso-miso kaluarga jadi um masyarakat buli tulung-manulunglah yombo-yombo yang memerlukan.